Lesdi chili kam, ɓe ɗon mari fina-tawaaji cemmbiɗɗi bana, ɓe ɗon malii, ɓe ɗon marui fijo noone ngo ɓe ngatta ngam, ngam, ngam cooci leɗɗe ɓe ɗon mari pastel e cokolo, ɓe ɗon mari fijo mbosoro ndiross.